لو أجدر أسافر لبلاد أو أي مكان بالعالم أفضل أني أسافر لليابان، اليابان أحب ثقافتهم وتنظيمهم، أحب أشوف معابدهم وأحب أتعلم وأشوف عن طعامهم التقليدي، أحب أشوف هندستهم مدنهم والأنيمي كله.